Ah raha hoe zany zaho raikitra ambony akany amina astronaute ndreka de nefany a misy rano a de misy hanina ampy anahy sara de lozako mandry mandry zah de mifoha de homana ,mandry zah de mifoha de homana sisy raha tokony ataoko zany ange fa zany e.